لو خيروني أن انا أختار زمن اعيش فيه زمن خالي من التلوث أو خالي من الفقر اا انا صراحه اخترت خالي من التلوث لأن حتي لو احنا فقرا بس ببب بيئتنا نضيفه احنا ممكن نحسن من دخلنا لاكن لو احنا بيئه ملوثة احنا كدا هنضر نفسنا اول حاجه